Mibedene te mu ini iresi igiri genorm oso umesi oyin inimi owey omesendon owey odonmunutanu owey abo inwiboya krese ohom onyam ewey oso do oyawte aswai okini kumete nu denete inwi awiye do inuntutu nene miyaw wokpey owey ni kweke oso mikwekoyi oviviri mi munondo awiye oteri ohonu mikwete irivurayo ufame nukru me me eni ekperneni de oso nu okieneni aswiyo do ma mi da wolmafiny wolmuafinyo mekpene emime mu kpenen enime komu ejimogume do mesemiemutiye oho nu misem inete mutiye do nu duvamin midurte ma kar idiom abo kun medi ono hoyo do media oho mi dite idiom do ma midom diam muswey midam itagido ini mu ufayme nu me medi uder tireyo do oho mi rerete i wigiri eogenom oso inwi imigber inumiyo oyo okumen nu me abo meneiyo oho nu mimete inuwi ohoyigo ma- a nu ota tulte oho isi ikru tate omo gber do ma midakru kimine tatul mivom uvay okunu meta gen ufayme Inum nu ekotumano inunnu oyi osoyo oke kurmen onutego ndo mi yaw wokpay owey mekwekoyi osoyo utomokru oyin ukar ominowey ovuka oyo osoyo okieni ndo iyan inumanu enikpey evon ukar neni inyoneni inumderian neni enievome nyama inumnu ekotwan inim do nu eni enwane menyana inwi boyo krese inumnu ekotwan inunu inwi udertreyo nwene gidin idian usome ndo nukru yaw wokpe owey ekwekogi osoyo do oho ni kwekotagi wokpen owey do enimedia enime nyowa do eni mekru kpekpena ubo nu ibobo nen enimedakurn mese ma eni kru yate asewey neni enyonde ubo oyi osoyo utomokunu oho nu eni emeste do eni ederimenu eshi nu itany won ni abo oyi oyi osoyo kpenu oderin eshinu utaynwomneni abo utomokuno inyan inum nu isnese maduno inu abo muto ka oyi osoyo omon inu abo me kun kar omon inu abo mu ivlbib ka oyi osoyo oderin inwikoyo krese oho nu eni eda kimine mese do eni meyaw aswey neni enyon ubo oso osoyo upurrueni ogeneni omakka memeke idierineni iyi okunu inyaw imovuka vukneseni otomesi neni okunu mokru janeni okru bi eni moyi opuan mo keni modo eni ekru nyan aswey ekru eva mene onu teri